Sport zaliga borishni afzal ko'rgan bo'lar edim. Sababi sport zalida kerakli anjomlar <hesitation> ko'plab bo'ladi. Uyda esa bu anjomlar yetarli bo'lmasligi mumkin. <hesitation> Sport zalida undan tashqari ko'pchilik mashq qiladi va bu <hesitation> to'xtab qomaslikka turtki bo'ladi. Shu sababdan sport zalida mashq qilishni afzal ko'raman.